<noise> Too, ang yaa wato sawaagəban pii səə, ka esnu yangi, mii ri'ak npu na yangi, n din-i din, uki sə nin dookən pita paka indəkrə wessat tək, ina sam so sə gween roon uni rikak, waza miiz, yangiya mii na kamb ki wqaza miirə seenzaz, n doosu minge too, moo mona kong kiiz gwenəm gwen kiiza a kangbəz, sii gan wessaz sə kala anya ina bo'rə mo'ii gwa, sə rek mu'kan i kingk billa roopa samman sə ii a kamu. Desəm sawara, mona gə kank kiiz yaa desəm sawara ko laam sawara doowirə, a doosi monge too, bo i in kiizaaz bonge bo ka kamu, amma ri'ak gə i ogu rigaya. Ri'ak gə ni pinnak gə, nii ina ullən pinnak gə goori goosa ullə ni goonas gə goo rigaya. Too, na doowi ina keesapu kullumaz, ina gangan səna og on a nii wa kitakiiz a rooz goon nak na kiiza ni too moo aka kamu paz, Dooska don bonge, kai, kiiza az gə a kangba rəzzi pa, mona kamu, kiiza az a geekunu beldən pa, i mona pe’ sa'a, so sə a ruuk so sə wato i sikəska ni wirak. Too irəm kiiza rii ezit oo ara sam sə aka doon monge bo kangbu nuk pa. Mooge laam kiiza monlaam uraya ura gwan too ika gan ya sə kala anya, sawara reskən deidei sə kala anya reʃan dei dei mo irə gwa'an. Nok mo ii maa ina kinə yangi maa i geesəki nii gagbu nak. I geesəki nii gagbən gwa'rook sə gəbən nii gagbən naa mari gokak. Too nok boꞌta i doo inge aa una rə gwa kaa, yangi ya ulləi i goo ri'ang, umarə gwa yangiya ulləi goo riang. Too, urəm a ni ri eki gə go'pa. Noka rik, i le'ek len sə in ii kubrəsən yangi mɔii goosa gwan san too yakamata ika g n too yakamata ika gamnas. Too in ina geesi ri, i gagon wessawe. Nok ina gee si ripaa, too koo kiima room na kamkan zok maa lo'ok pa. Iya ki ai maa, ina rek kiimrə, irə mee yaara maz i kan gbəz Yara maza sam una na keesən pu bo’ rəka net zugzug kaa, una gə uza a kamsupu, reepu bo'ok neta taapət ta gwamirə go'pa gon at. Reepu bo'ok rə, irəm teta sam so sə i yingə gə at, a wiikət pii, ani gwan indət pii, so sə laksək, inaa timra mazzəl kaa, laksək sundume a mazzə too yaa kamata ka sundii ri'ang ai, uni gagbəni ripa. Sai assəskə gwan neta gwan bo'rəka rə go'pa go'pa eti. Too na runtə səna zaa, i gak inandə paa, ro'ollə paa, keetə goka, na zappu, i gak ro'oka paa kullum. Too irəm a ri'ezi too yaakamata to to ni ika bo'rə pak. Ren mu'ka wessa naa pakaa, indo <noise> go'rəka indok, laanlan sawara doowi rə. Doowi rə, doowi rə te'ka ma, uza unagə ləə geepa i kangbən deidei, una gwan koo doowi rə ma ika za ika laksən lan kiim sii ka rə wokəsən. Too irəm a eki, too ara suka boon reeri ang ak rəpa. Mooi gə, una kan kiim, sə maz na kan kuz Koo ya'zəz na kank kiiz, koo kiizəz na rek kumrə, rə sundə, ina an gə ura az gə goo rigaya. Rə laa sawaara doowirə, rə laa ina an doowi rə, so sii na doosu ni pinnak. Na ina duu ri'eri, <noise> too in una pii sə torək moo kiima moo imrə pa. Sə mas kiima moo impa. I le'eklen so sii gau riꞌeri, sii geekən har ma yangiya. ding-ii, səə i noosi deidei sii neeii bilaa wessakrə, sə iima gə gəbən sii rə kwee ri'eri so sa ina kwee re'eri sii na ke'sən to’ sii na geeʃan, too i gaggan deidei irə gwa. Nok yangiya esakkai gə maa monaka doosi pak kana ukarə, ina kee goka, too i kink kin kubrəskəna uka doowi a urə ma, sai aka og wazka kamta pak besebe gwa'roo. Ka doosa bonge ri'ang, amaa a moo daaro monaka doosukuk a doosuka don monge ee lalai rə laa rə go'rə ina wessan sə rə kinə dəw gapta ullə gagbən dəllə roo ən at, sə rə gan wessa. Ro'or karə piipa, una karə piipa.